Hindiston madaniyati rang-barang bo'lib, bir necha dinlar, tillar va an'analarni o'z ichiga oladi. Hindistonda ko'plab bayramlar, masalan, Diwali va Holi bayramlari o'tkaziladi.